Izy ko bonbon gna le haiko zao pecto ô, jôky eh, contre toux ô, bonbon tamaraigna, bonbon sôkola, bonbon coco, pistasy, bonbon sisety, caramel ah, zay.